كنت غنختار القرش لانه تيخافو منه جميع الكائنات البحرية و تواحد ميقدرش اسيدو بالعكس الناس و الحيوان و كلشي تيخاف منه و تيبعد عليه و هكا تواحد مغيقدر إأديك